Ña jan ta ta kuali kuali yó, ta kasto chinxhi anria <hesitation> nrivao ña nakamo tele yoó dó mi dinaga na kastó xhinxhi anria na chinechia ña xa ña natoan no luz chineo cable xia ta nanritu d kasto vio xhinxhi aria nakamaxhia xhín control xia, tada nguan kasto xhinxhi anria nadama tú inka canal conrexi tó ho no ke nra iin ña vii ha, no nra inka tú no ké ti xhopi xata inixhi michi <laughs> anri xatan inixhí korechí.